Mmoa yɛ adeɛ bi a bɛwɔ atenka paa. Nti sɛ wohwɛ koraa, mpanimfoɔ taa ka sɛ, sɛ Kra wura ɔbɛabɛwu a wobɛhu sɛ, atu afiri fie hɔ. Ɔbɛsu saa berɛ ne wura no bɛwu no. Wei kyerɛ sɛ, bɛwɔ atenka. Ne yɛhwɛ nnomaa nso koraa. Sɛ bɛmu baako wu a,baabi a ɔwuuiɛ no wobɛhunu sɛ bɛ nyinaa bɛba abɛtwa ahyia hɔ. Na afei bɛɛsu. Nti wei kyerɛ sɛ, bɛwɔ atenka. Ne nyɛ kra nso ne nnomaa nkoaa. Mmoa bebree nso wɔ hɔ a, sɛ bɛmu baako wu anaasɛ ɔyare mpo a,wobɛhu sɛ, bɛbɛba abɛtwa ahyia ne ho. Ntatia sei sɛ bi wu a,wobɛhu sɛ bɛnyinaa baaba abɛtwa ahyia ne ho. Na afei baafa no ne bɛde no akɔ baabi a bɛde no bɛkɔ. <noise> Nti nyɛ nnipa nkoaa ne bɛwɔ atenka. Firi sɛ bɛte yea nso wɔ bɛmu.